Brazilya madaniyati Partugaliya, Afrika va mahalliy Amerika ta'sirlarining aralashmasi deb hisoblayman. Samba va Bossa Nova musiqa janrlari, shuningdek, Rio karnavali bilan juda mashxur. Fudbol Brazilyada juda muxim va milliy identifikatsiyaning bir qismi hisoblanadi.